اكتر لحظة واجهت فيها خوفي لما كنت بقدم عرض قدام ناس كثيرة وقدام جمهور كبير جدا فدي كانت اكثر لحظة انا كنت خايفة فيها بس تخلصت من خوفي بعدها وحسيت اني انا واثقة في نفسي وانه انا اقدر اتكلم واقدر اقدم حاجة يعني.